Mul olõ-iq aimugi, kuis digitaalnõ kaamõra tüütäs. Tuu tege külq pilte, jaa, ma saa tuust arvo, a mis, kuis tuud seletäq, kuis tä tege vai. Noid saat sis noid pilte saat puutrih töödeldä ja nä ommaq niguq elektroonilisõq pildiq vai kuis tuud seletäq.